Ebwa nɗye mi yewo ɓe yna yi eye wowoi, eye wowoi, woyi eyen tswashe a dna he ma he dna nyize ɓe, tswashe a make, dna enyize ɓe ha ɓwa eye, ko dodo gbmari, ko gnuba, lo bye ɓwa ge tswashe kuma wada snu hega ɓwa-eye do zhi ɓelo woyi eɓen gye he yna gbmada wori snu nɗye eye wowoyi ga che zhi ba ba nɗye zaza, dna yna woga ye wo lo epyi wola epyi ɗye woye wo lo pyi, epyi wo ga lo yna, eɓe yi'o gbo gbo gbo gbo, e epyi wo lo yna lo gbmari, woga lo'pyi wolo wolo ɗye wa kari do ye nɗye wa ɓa eye mwa bare enyi ɓwa yna ko wa yaɓa eye chnanchnawyi e nyi ɓwa lo yna aga chegnudo, aɗye nubo ɓu buwo wyegu bubu dna e zazaza lo, aga yna yna sega chegnudo dye, se butsi se wnado ge ɓena ɓaɓa dna zazalo, sa nɗye agado ge yna aɓe dedo ye ɗye palam. Helo, helo dodo hegalo chnu ezhi nɗye hna a e ɓwa tabwa shilo, nɗye aga ɓwa eye wowo nyi yna, eye wowoi zaza yna gbmada ɗye tswashe, wada eye dozhi ɓewolo woga eye dozhi ɗye gbmada nɗye yna, he yna gbmada hna ke he go ɓe mu, ma za ma ɓe kpayi ɓa yna, nini ɓale gnu ɓwan, azadoa duya, n tswashe a ɓa yi yna azado mu hni kpe, e gnuma lo, ɓa fichi gbe balo, za ƙhikhi chni ɓeta ɓe wo da lon, za ƙhikchi chni ga ɓe wo la gni gni lom, zakhi khi ɗyi yna ɗyi lom, zado nyi wo de tnu ɓwa ɓe won wo tuwna toan woɗye de, woɗye sai wo tswashe yna tswa, tswashe kni gibe yna woga ɗye, hega lo le tsi mu hni ko kwa hega ɗye aza ye zado a sna yna, gnuma ga wo jnigbma la ta ɓwa gni heɗye nɗye tswashe he tsi efye nɗye hna ge yna yi ɓe ɗyi ɗyi ku gi he, gye he yna gbmada, fyeri nɗye hna, hega dye zaza yna gbmada, ɓe mumu fe nubolo gbo gbo. Gbmada aga yna muhi yna, yiga ɗye aɓe yelo gbo gbo gbo, ana go ga ɗole, nago kaka ga yi'o, mayewa ga yi'o, gbandoko ga yi'o eh nago <hesitation> kana kpa ga yi'o eka ga yi'o aɓe mwa bare nɗye aga wu, ɓena la, aɓyi nɗye de ɓa ma wowo yna ɓa kpe ɓa ye, ke e kpe dna e ɓa tugo lo ɓe nɗye ɓa zamangoa zhi wo snu dna yi knu tso yna yni ɗye ɓa ɓuɓa ye, eɗye a snu aɓen ɗye hna ko wani eye ga che zhi ɗye ɓa zhi wo ɓu aɓyi ye abyi kuna, aɗye ɓa mwa de ɓetiti yna fi ɓa ɗye, ɗye knunu ɓa tsu wori snu, eye wowo wo gbmada ɓe ga gnami gbmada pe gbmado do do do e nyize ɓo.